ʻAe he mea koʻikoʻi ona keiki e aʻo i na mau mele ma ke kula a hoʻomanaʻo lakou ma ka puʻuwai no ka mea ke hele ʻoe i kahi wahi a pono ʻoe e mele aʻiʻole e oli i kahi mea pono ʻoe e hoʻopaʻanaʻau ʻaʻole loaʻa ana ʻoe i ka pepa i hiki ke heluhelu, he koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ana i na mele.